अपन सब लोहार ये तो जाना ही है। ये लोहार ज्यादातर गावा में रेवे। थाई पथों है कि इनके पास घणा प्रकार का ओजार रेवे। लोहार के घने चैनों, हतोडी रेवे करचू रेवे। संडासई रेवे। आसा का घणा प्रकार का औजार रेवे जो इनके काम में आवे। या को करचू है नि वो आग भार निकालब में काम आवे। संडासई रेवे वो लोहा पकड़ भा में काम आवे। ये सब औजार घणा प्रकार का होवे जो बहुत काम का रेवे।